I ye a baransee fo seriteŋ momaŋ niŋ a faata aperee i feŋo bula a kono niŋ a fenketa i ye a debaranse